اللغات ال اقدر أتحدث بيها: طبعا اللغة العربية هذا سؤال بديهي و أتقن العديد من اللهجات في هذه اللغة مثل اللهجة الكويتية ، و اللهجة السعودية ، و اللهجات الخليجية عموما ، و أيضا عندي معرفة جيدة باللغة الإنجليزية وأتقنها بعض الشيء و استطيع فهم الكثير من الجمل و المحادثات.